بصراحة أفضل الطبيعة لأنه تفرغ الطاقة السلبية عند الإنسان، تحسسك بالحماس، تحس جوك هادي، تحس بروقان، تحس بشي جديد لكن خلاص، يعني أوكي، فنادق فخمة رائع مدري إيش، بس ما يفرغ طاقة سلبية ترى ما يفرغ.